Oyoq kiyimi tashqi qoplama, ichki qism, poshna va bog’ichlardan iborat bo’ladi. <hesitation> Oyoq kiyimi turiga qarab turli xil komponentlardan tashkil topgan bo’lishi mumkin.